تُسی کیویں کٹھے کافی مزے کر دے ہو، ہر ویلے کھل کھلا کے ہس رہے۔ رہے ہو؟ سچ مُچ تُسی دونوں دی جوڑی وکری ہے، پر کدے کدے سوچ دے۔ ہُن اے ہسّن کھیڈّن دے پِچھے کوئی راز ہے، گُرپریت ہس کے آکھے۔ کہندا کوئی راز نئیں یار، فِلوسفی نئیں، فیکنگ وی نئیں، صرف مستی تے۔ یقین کر دے ہن، جتھے وی جائے، ہس مسکرا کے نال ہی رہے ہن۔ روہت نے تھوڑی حیرانی نال پُچھیا، پر کدے لڑائی نئیں ہوندی؟ تُسی دونوں وچ اَکھ مار دے آں، آکھ مار دے آں، کہہ لڑائی وی ہوندی۔ ہے، پر اوہ وی مذاق چ ہی مُک جاندی ہے، کدے ایہ تے اگلے نوں لے کے۔ کدے مشکل چوائس نوں لے کے، سِمرن نے ہس کے آکھیا، پر… جنّی وی نرازگی ہووے، گُرپریت نوں میرا مناؤنا بھارا ہے۔